Kwere neene ne kati na katinda olokontware kintikikimware kinti ki domu mware. Serekanga nane jolengda topo kwa sababu neenda, ivaazelemoraa ngoyeleha ya heshima. Ngoye mweleha ekonekerenokome nakomuntumra nikome keremo njere jane jiteja kwonekana, lakini sadege konchana na wala nienie viivo kuera basukabare jamnonto mnomno nihekere nishati na- na kofimuntu. Oya nene ilo sinsa ahona sana kuhusu vazi kakwo, japokuwa naendra muntunuki, lakini kwa anaofuma na hanze kona heshima yatu anasana nende kinhu karamhonde vuu venye yingyi shimo vya chugusi kwa sababu sozakuneka, nene numwopuopolo mwandri na na anii haisajirirokuitevalukeji, lakini kufuatana na mazingira yangye ya nene doma na jokomizii, okoshanekevii karamngonje netisii na adabu. Lakini bhote kondenshee intu kimuntu lodere kevyo kara mumawazya lezyo ko haha ne nono kona lakini nelombela ne vitara jii. Ko haha ne kwona nili bha hasira boa sana. Ebhu konuorimuntu munki tubhaivazira paka kinte, ilo uweze kovalokamuntu munki kweli. ivo osaka wevikera nguo ienee ye kusabisha wuonekane na kuheshimisha we mwenyeji evalokeye heshima evaluke ndenhi uisitiri boha vya muntu munki ivonevenenda nonii.